Gula-gula yang au alelak ndia na'de pertama lolipop nanoka tongkat a ana Kanu la'dak a ma warna, terus yang kedua ndia na'de permen mint ndia la'dan nanok a fe segar ma mint-mint londiak, terus gula-gula ndia nok ka neme gula-gula yang murni a de ana bisa teak ma Kanu berbagi la'dak ma ma permen karet.